Maro be si an ankarazagna biby io mandady. Ohatra amizany zô a mangorigna a, miagna an de a kalakody an, antsibiloka, mandotra an, a menaragna an, androngovato.